Nɛ ǝǝ pɨ léeh yee turu pɨ lǝ pa a la nɔŋ pɨ ŋ tɛɛ rɨ bɨŋɖǝ? Pe ko po turu pɨ ya láa nɔŋ ama pɨ ya lǝ́ǝ ca bɨŋɖǝ wɔɔ, oturu rɛɛ oturu wɨcɛkpɨrɛ wɨ kpii. Wɨcɛkpǝ wɨ kpii enyipǝ ya láa nya faawǝǝ, áa pa anu nuŋ kǝ́ bɨŋɖǝ a láa tɔɔ tiŋkɨri tiŋkɨri tiŋkɨri tiŋkɨri tiŋkɨri tiŋkɨri Kaa ke wɨ lóo koru eri rɨ kpɨnyarʊrɛ kɨ pɨ ca bɨŋɖǝ ke oturu pɨ ya láa nɔŋ pɨ ŋ tɛɛ rɨ rɨ Oturu rɨkɨsa wɔɔ ǝpɨŋcayǝ yɨ kpii wɨlǝkpǝ kpeee wɨ loh ko kpeewǝ ta. Rɨkɨsa wɔɔ, atʊŋkpaa, atʊŋkpaasaa, Yɨ yáa cɨ pɨ láa ca yɨ mɨ duturǝ. Rɛɛ vǝ́nɨŋ pɨ ya láa ca rɨ wɔɔ, enyipǝ pɨ ŋ suu pɨ ŋ pǝ pɨ po ku. Duturǝ ɖii bɨŋɖɨwe ya ɖáa tɔɔ ɖɨ ŋ tii pɨ ekiniŋ nɨ mɨ pǝ nɨ mɨ pǝ nɨ pǝ kɨ la wʊrʊ ama nɨ pǝ nɨ po ku kɨ nɨ po nuŋ. <hesitation> eniarɛɛ pɨ láa ca yɨ oturu enyipǝ pɨ lo suu pɨ la ka ŋʊaalɨ. Duturǝ ɖii nɔ, wɨlǝkpɨwe pɨ lǝ fɨ pɨ a láa ca rɨ wɔɔ, pɨ ya láa ca rɨ pɨ ŋ tii pɨle dieɖɛ rɨ, ko oturu wɨ kaamɨ kɨ pɨ suu pɨ ŋʊaa. Wǝ́ ǝpɨŋye yɨ tɨ yɨ kpii pɨ láa ca wɔɔ, pɨŋleeyǝ kpii wǝ́ ǝpɨŋbiyɨsa yɨŋkɛ wɔɔ yɨ tɨ yɨ kpii. Rɨkɨsa vǝ́nɨŋ pɨ ya láa ca oturu ya láa ca yáa tɔɔ, a yáa tɔɔ, pɨ ya la ca nyii kǝ́ lóo wuru wʊkaakpǝ pɨ ŋ ca yɨ rɨ ŋ tɔɔ tiŋkɨri tiŋkɨri tiŋkɨri ǝ́ǝ turu óo po turu kǝ́ nyipǝ ya lóo yo pɨ ya láa nɔŋ pɨ ŋ tɛɛ rɨ bɨŋɖɨwe. Ya láa nɔŋ pɨ ŋ tɛɛ rɨ bɨŋɖɨwe, pɨ ŋ ya pɨ ŋ yo pɨ ŋ nɔŋ pɨ ŋ tɛɛ rɨ rɨ, óo po turu enyipǝ ya lóo yo. Rɛɛ turu rɨ wɨcɛkpǝ la fiirɛ, pɨ ya láa nya faa amaa pɨ ya lée yee kɨcɛŋwɛŋkǝ rɨ, amaa ee tɨŋtǝǝwǝ, tɨrɛ tuceeceerɛ wɨ lǝ pǝ tɨŋtǝǝwǝ? Oturu pɨ ya a ca ǝpɨŋyɨsa kɨtɨŋkǝ pɨŋ nya faawǝ. <hesitation> kaawǝ ke nyii ŋ no okoru ǝkpɨ, oturu pɨ lo koo fɛɛkpɛɛkoruwǝ. Pɨ lóo koru a, oturu pɨ ya láa ca pɨŋleesa mɨ; ǝpɨŋbiisa. Pɨ mɨ ca yɩ nɔŋtǝǝ oturu ya lée tie nɔŋ mɨ ŋ kpii. Nɔŋtǝǝ oturu ya lée tie nɔɔŋ mɨ ŋ kpii mɨ ŋ tɛɛ rɨ kǝ́ bɨŋɖɨwe ya láa tɔɔ ɖɨŋ fɨ wǝ. Oturu oyotǝpǝ pɨŋkpɛ pɨ ya lóo yo rɨ kpɨnyarǝwǝ. Pɨ láa nɔ anɔŋyǝ kpɨŋyǝ pɨ ŋ tɛɛ rɨ bɨŋrɨsa. Kɨto kaawǝǝ. Tɨrɛ wɨ lǝ́ǝ pǝ oturu pɨ ya láa ca ǝpɨɩŋ oturu pɨ ya láa nɔŋ pɨ ŋ tɛɛ rɨ bɨŋɖɨwe. Wʊ kaamɨ kǝ́ yɨ láa ca lǝ̌ ǝpɨŋyǝ yɨ ŋ nɔŋ yɨ ŋ tɛɛ rɨ yɨ oo.